Voalavondrano da manango ny tohandranony amin'ny alalan'ny fanangona toy ny hazo, ny ravy da ny fia. I akora maromaro ireo zany da ampiasainy mba hanorenany ny fiarovany ny tohadranony amin'ny alalan'ny loza sy ny loza mitatao.